हायसारल्या आणी युनाइट्स स्टेट्स थायसर ह्या दोनाय मदी वेदर चो खूप फराक आँसता। हायसर जर दिस आँसा झाल्यार थायसर रात आँसता, जेका लागन लोकांक आपल्या फॅमिली मेंबर्स हेंका कॉल करपाक त्रास घेवचो पडता। वेळ सारको लक्षाण घेवन संपर्क करचो पडता, तसत थायसर खूप थंडी <hesitation> सुद्धा आँसता, जेका लागन थायसरले लोक सदीत जॅकेट्स घालून भौवतात।